Eh sakalaka koba ana sinti farinciki sakalaka tsuwa ada sinti wa kamya dalili ti pila sakalaka kwaba ana sinti farincikini kamya migaka kwaba mjiyar laka da hirga ama kamya hel wa da hiryin kamya kwabayn mjiyar lakantsuwa dahiryini da bwoda ka hel ama gaɗa ngaɓilawa sai sakati gadi kakomiwa mi sakati gaɗikakomi wani to ansakatigasin wari anhiryin dabwo kahel ni wari anhiryin dabwo kahelniwari sakalaka mjiyar lakani kwabayini antu donuwar eh farincikin tsuwa gaɗa wutawa mi gika kwaba eh tabbas asinti farin ciki kamya asinti gamsira kamya gawutu kagvu maɗayin o makaranti kada karati mekya gawutu kaghatusu na ɗaklaka kagsim su na ɗaklaka kag hara rayuwa natu gobarari angamsira kaghara ga wala su, su lakur hel migo kwaba ga hara kasila Ama miga ika kwabawa na pal mjima aɗa huwa daɗayi barayiwa sai na pal pal na suɗukur tsuwa ɗalili nati pila kwaba eh kulini migka kwaba gaɗilafiyawa to kwabayin adataba nalagla fiyakurwa nasudukur tsuwa migo baraya gika kwaba to kwabayin aɗataba nalagyawa namakur tsuwa ga ikasalwa to kwabayin aɗataba nalagsalwa wala giwutu salnima to tanuyin kamya kwabayan mita fasih kwaban tawuta kam shiyin to gaɗawutu gamsira tugo barawa amma mi gaɗika kwabanwa tsuwa miga lafiya dama lafiyan an owala kitramta kwaba miglafiyani ga wutu sana'a nati gaharari gawutu a'a harti ashirkirya miga ika kwabawa ama giga duna lafiyakur duna kasunatu gahartula kiragi ashir to alhamdulillah wala ga ika kwabawa kuma gawutungud'i natu tadai ka kwabawa ta Ga wuti maɗan kyar mi hek hirni mi hek hara tungawuti taka maɗankyar kuma lakam kumya suɗa lakanma har kumya makir lakan cisu gawuti lakantsuwa mdir ginan katawuti palma tsaɗi wotiwa to kamya miri kamya kwabanin ada masala maɗankyarnuwa ga wuti ngudi talafiyani kalau amma mdika kwaba ngizani apipi ombwa shilku tsaɗa wuti apa katsawuti nɗiyin da nanguɗini katsa nala lafiyakurni katsatsu katananan kwabanin shan amma aɗaharawa kamya hel andinalamdi lafiya kuma kata nala mdi nubwa mika migaɗi ka kwabawa gawuti hel a hallaga ikonni kawuti farinciki kawuti natsuwa Farin ciki o ɗifaga gaɗa wuti dametisiwa amma sakalakani mɗi ka kwabani amma kullum to kiɗa dametizi awo taɗawuti heni avirwa awo tsaɗawuti <hesitation> silku yini ashina mitalo mbwa kuzuku ashina mda pilla taɗe sim suyiniwa ɗip mda pilla tsa ɗe sim kazawa apsara ponda mɗapilla tsaɗe sim kazawa amma gawuti mdu mguɗi mirniuwa ta pipima aɓila ga pinshu ga imi ga miri ga miri ga miri a dametini shan ama tsa ɗa dametiziwa kuma ka hiril hel taɗa wuti shilku apa amdir ginawa toh apan dama an dalilin na.